<hesitation> مفيش حاجة مضمونة يعني توضحلي إني أنا ال- الحياة اللي عايشتها هادي حقيقية، أو محاكاة للواقع، <hesitation> لكن <hesitation> فيه طريقة إني أنا <hesitation> مادامني يعني <hesitation> نتفاعل مع ال- <hesitation> مع الحياة ونأتر فيها وأعتقد إنه بالطريقة هادي إنها الحياة حقيقية، يعني.